Ama takilhanuma ta kilhanuni ama noviembre diciembre na min chono enero pus na tsuku lokgnun lhal luxtanuts lonkgnun ama ama kilhtamaku hace diez año o doce años jak tatapati chux longnun cada vez talakgpaliman tsama tsama chix longnun amacha kilhtamaku xlonkgnun lhal luxtanunts chi chincho pus chino chincho pus na tsukulh no lonkgnun uno na wampara ama febrero marzo abril mayo pus na lhkaknan iunoxla akatunu sputa chuchut pus porque lhamin sayin tsama kilhtamaku u lipek lakamin chichini uno na takilhanupara ama junio julio agosto pus mina sayin sayin akatunu puntsu puntsu min na xunk na lakaminpara chichini nunts nunts la tsama chino litsuku agosto septiembre.